هو زما یاد دی چی تاسی راته د خپلي خوښي د رخصتي وویل بیامو یو ځای پلان جوړ کي په ګډه مو رخصتی وکړه یوه ورځ د سمندر غاړي ته لاړو او بله ورځ هم د غرونو لمنو ته په رخصتيو کی مو ډیري خنداګاني وکړي دلمر څخه مودخوند واخیست او همدارنګه د یوبل خدمت مو وکړ چي ډیره په زړه پوري رخصتې وه ددی رخصتی یاد به تل راسره وی